Gn'amboa zany izy io da akoe biby agnaby izy, managne fifandraisany avao koa samby indreo, misy raika amin'ny alalan'ny fofo, mifanorokorok'indreo da fantatra hoe a ity zay, misy amin'ny alalan'ny vovoa zay hanindreo, misy mieringerogny indreo rehefa magnano an'azy.